जा संसारमे तमान चिरैँया हएँ । बिनमैसे कुछ चिरैँया ऐसि हएँ बे दिनमे सोत हएँ त रातमे जगत हएँ । खसुटर दिनसे जाधा रातमे दुर दुरसे देखलेत हए और स्पष्ट आवाज सुनलेत हए । तबहि खसुटर रातमे अपनो शिकार जल्दी पता लगाएलेत हए । खास करके खसुटर छोटे छोटे जीव, मुसो, साँप और छोटी चिटिनके शिकार करके खाए करत हए । ऐसि चमगादर फिर दिनभर रुखनकी भार, घरकी फर्का भितर घुसी सोत हए । जब रात पडत हए तओ बो सिकार ढुँडत फिरत हए । चमगादर रातमे उच्च आवृत्तिमे ध्वनि तरंग उत्सर्जन करत हए फिर बो तरंगको परावर्तनके सुनके अपन आसपासको वातावरणके बारेमे पता लगात हए । ऐसि जे चमगादर अँध्यारोमे फिर किरा और छोटे छोटे जीव, पखियारीनके पता लगाएके शिकार करत हए । रातमे चमगादर हावासँग उडत आए माछार, किरा, मकरा आदि शिकार करके खात हए । ऐसि करके नाइट हेरन फिर रातमे शिकार करनबाली चिरैँयामैसे एक हए ।